أول شيء، بنجيب المسمار. أندج المسمار في الجدار، أندجه عشان متانه، عشان ما يسجط. بعدين أنجيب اللوحة، أنحطها على المسمار (والمسمار يكون مدقوق في الحيط). نحط اللوحة على المسمار، وبس! وانتهى الموضوع. ترى الموضوع وايد سهل، ما يحتاج له فلسفة، ولا صنعة، ولا مهندس. الموضوع سهل جدا يعني.